भाषातह बहुतके भासा बाटे आउसँके होगेल । नेपाली, संस्कृती, हिन्दी, <hesitation> मैथली, थारू, राजबन्सी, नेवारी, लिम्बु राई, मगर, मराठी, भारोपेली, अगनेली, इङलिस, जापनीज, कोरियन <hesitation> कोरियन, चाइनीज <hesitation> हिन्दी, बिहारी इसब कथिबात भाषा सब कहके बाटे इसब भाषा बा ।